Ades ënvece si al e ün problema religius perché ël perdun al e pi ün concetto religius, ma prubabilment chi al e pi religius a pensa ch'ël perdun a sia 'na roba ëmpurtanta. Secund mi al e ëmpurtant pa ëncasiese trop cun le persun-e ese cuaidün a fa 'na coza ch'a va pa bin ën cuai manera perdunela ecco